<laughs> Söögiküdsämine tulõ pääl ja et tuu ohudu olnuq? Noq, midä? Noq, kinda panõt kätte, ku võtat näütüses, vai kaet ette, et kässi ärq ei palodaq ja et midägi palama ei lääq.